Pues más achto amok piaya refrigerador antes nik kual mati ot mo chihuiliaya in to gelatina pero san ot tlaliaya kan se mesa para ompa mo chihua ikan sesek ompa hual seseya san inkon ot mo chihuiliaya huan pues in to comidatin niki san inkon amor kalakiaya ompa porque amo o katka rápido o mo itlakuaya in to tlakual huan axan mieke yik pía in refri ompa se yik tlalia se i tlakual para okachi yi huekahui in nchito sek tlalia kan kakahua de okachi sesek huan ompa hasta quince días chihua in chito okachi huekahui in cebolla tla sek tlalia ompa pues okachi huekahui hasta se metztli ki xikua ompa niki kualika sek tlalis in se mochihuilia itla de hielo de sesek kuak sek neki para kuak nen tlatotonia ompa se kikui Pues niki kualania kotzin in luz porque huei ni motor ke kuilantkisa kuak xotla hasta ke kuihuilana luego mota in foco ke sesehui huan pues niki sek tlalia in leche para amo rápido mo itlakua okachi xikua kuali tlaliske in to tlaxkal in to tlakual ocseki seki amok pia san inkon todavía ken antes inkon sank yek sisihuiraroa